Famonoa afo amin'ny famonoa afo, lafa mirehitsy eo afo iny, alà raha menamena famonoa afo iny, misy raha zay amizay kitihy da manao tschhhhhhhhh, la miboaky raha fotifoty rey zay i, la maty afo iny.